Raha amiko manokana aloha ny fahi- fampiasana intelligence artificielle lafa mandray fanapahan-kevitry, tsy de ara-dalÃ na loatry satria raha volanin'igny ao presque tsy voatery ho marina iaby zany fa ndraindraiky regny diso satria igny machiny fa tsy olombelo.